نقلو يا صديقي الغالي ألف مبروك ليك وللعروسة عرسكم، انشالله بالهنا والعاقبه واللهي فرحتني، العاقبه للفرحه الكبيره ليكم انشالله، بالحاجه اللي تتمنوها في حياتكم، نتمنالكم <hesitation> حياة مليانه بالحب و السعاده و الهناء، تستاهلو كل خير من عندو.